X i jan natahí xhin ndundanda nu itú, xetanta noixhi nake kutai hí eina natila'ta, nanatakaxhi nunái gté yana lenaá kutá ini, taxhi tiyukú tenaló nda iin inraka xu'u nunai nana.